Gli inseitti sai pa s'al an 'na manera dë cumüniché, ma ën cuai manere duvran felu e a bugiu le antenne da si e da la e pöi secund mi a spüsu, a ie cuai manere ch'al an ün udur o a lasu ën gir d'udur che ch'a sentu tra tra lur auti e parei a pölu parlese, al e lur manera dë parlese